Sakafo tiako mbo ho hay ndreky i takôsy satriao voalohany malôha tsara zany le takôsy avekeo izy avakeo a ko manamboatra sasany voky avekeo ny de afaka mivarotro zany.